Alura ën furn nurmal, tradisiunal dizuma cume suma abituà a vëddi a ca nostre, al e 'na scatula che praticament al e dë rezistense ëndrinta che t'ie tache a la curent e lon li a scaudu, al an dë rezistense che tache a la curent e a scaudu sia zura che suta, pöi pöle avei le ventule, a pöl esi pi bel o menu bel, ën baze ai gradi che t'emposte a scauda lon che t'ie büte ëndrinta